<hesitation> La stasiun spasial fun che drömi, pöi vardu ën po dë liber, pöi bevu, pöi mangiu e pasu ël temp ën chëla manera li perché e pöi speru ch'a venu salveme